لو نقدر نختار قوة خارقة، نختار قدرة الشفاء؛ لأن لو نقدر نساعد الناس اللي يعانون من أمراض جسدية، أو نفسية، بنقدر نغير حياتهم للأفضل، الشفاء مهم فى كل جوانب الحياة خاصة لو نقدر نمنح الناس فرصة يعيشوا بصحة أفضل، ويحققوا طموحاتهم.